Omundu akathoka erighendaghendania nembera eyikalire kwisi embera eyikalire eyakalhabamu, habwa erithunga, akabya inawithe inathunga erighuma, inathunga nerikirirya indi ekyiro kyighuma kwisi ekyiro kyineyu, ebi- ebindu ebina ebyakalhabamu ebyisi ebi ebikalire, bikendisyahwa keghe akathoka, ghukathoka eri- eribya nerikalha nebindu ebikalire habwa erikolha kutsibu eryaghukabya ighuwithe. In- ikyasa kyithi nomughunamulhaba omwabindu ebikalire, ghukabya iwanganathoka eribya iwanganakolha, iwanganabuka iwatsinduka iwayakolha, iwabya ighukasondaya esyasente kwisi ighukakolha kutsibu eribya iwanganabyahu iwanganabya ighunimu ighunimuthoka, eribya ighukayihikayaku ebiyithawa byaghu keghe ighunimuthoka, ighunimuminya ghuthi, ekyiro kyineyu ebyangalhabamu ebi bikendisyahwahu. Nerisaba omukama nalyu likaleka ithwathoka eribya ithwanginikalha nesyambera syethu esikalire, esyambera syethu esibi kundi thukikalha ithunawithe amaha omwiyo.